ഇഥേ ഏന്ക്ലേന ലലിപ്ന ഐര് ചോന്ദിതിഓനേര് ഉന്ഥിഥ। ഉഓരേ ഇഥി ഏന്ക്ലേന കോനഏനു ഥമ്പഥി ദിദുനുന്ദു। പന്പുനുന്ദു അന്ദാ ഇഥേ ഏന്ക്ലേന ലലിപ്ന ഐര്। ചോന്ദിതിഓനേര് ഉന്ഥിഥ ഉഓരേ ഇഥി ഏന്ക്ലേന കോനഏനു। ഥമ്പഥി ദിദുനുന്ദു പന്പുനുന്ദു അന്ദാ അവേ। ഏന്ക്ലേന രുമ്ബുതിപുന ബിസി ഗലില് ബേഛ ബേഛ। ഗലില്മന്ഥ ദിഥിഥു ഐനേ ഥമ്പഥി കനുവല്തു। മന്പുന ഐനേ ഥമ്പു മന്പുദു പസ്ഛഗു അവേ ഏന്ക്ലേന। രുമ്ബുതിപുന ബിസി ഗലില് <hesitation> ബേഛ ബേഛ। ഗലില്മന്ഥ ദിഥിഥു ഐനേ ഥമ്പഥി കനുവല്തു। മന്പുന ഐനേ ഥമ്പു മന്പുദു പസ്ഛഗു ഇഥേ അഛ്। ഏന്ഛ വര്കു മന്പുനുന്ദു പന്പുനുന്ദു അന്ദാ പസ്ഛഗു। ഏന്ക്ലേന കോനഏനു തിപുന മാന്ഥ ബേഛ ഗലിലു। ഐനേ ഉഓരേ ഇഥി ഓഇഥു മന്പുന്ദു അവേ ഐനേ ഥുക്ക। ഐനേ മേല്ല ചൂല് മന്പില സ്തര്തു മന്പുന്ദു ഉന്സഥി। ഗലി ചൂല് അന്ദാ അ കൂല് ഐനേ ഗലിലു ഓപസ രുമ്ബു। ഥുല സ്പ്രേഅദു മന്പില സ്തര്തു മന്പുന്ദു ഓപസ। ഉന്ധേ പ്രോചേസു ചോന്തിനുഏ അവോ ഓന്ധി പുന്ദു വര। ബേഛ <hesitation> ഗലിലു ദിഥു മന്പുന ഐനേ। ചൂല് മന്പുന ഐനേ ഓപസ കോനഏനു ഥുല സ്പ്രേഅദു। മന്പുന പുന്ദി ബിസി സേതു വമ് ജൈ ഐര് ചോന്ദിതിഓനേരു।